Mangerìu coze che a van pa a mal e pöi më scauderìu cun il bosch <hesitation> më laverìu cun la roba a man e voilà